Chi a yo nokunumu a leti kanur munu ng kenin chir ninur nume, numu a ne ma nuna, numu ka kadi twen numu yi mo ka ladu numu a nwe twakadu ka numu ki̱ni dutuye, ka ma dunang kama ka ma dutu ka madu ki̱li. Ane ni ka ke du ku kwamuntunuwe ka in letibe nubenge, kawure kanin sa yi ki̱yotono a wadu dine ane ni ka kedu kani̱n swedu ka ni̱n nwe nunan yimo we. yinu ka ng mang yiko nge nubu ka dau ka dau kununkoko ki̱ki̱ni nur numang, natibu ki̱ du dutuchitu kin, kị kadu ng chur a mabu kwatubu kwatubu ki̱kadi swar ka dodu ki̱ nurikin duro a matibe dututu yino ki̱sweyew. Mwa twa luke ki̱n, mwa nura bwi kin, mwa nura duri kin, durdudu roti ye dur nge a ne ledu yinu duru rimwin ti ane madu ki̱nki̱n ka ng nur ki̱n ne. ka mwa kwalukwale ane ma du turang ka kadi̱ ng bugku mwa twa luke ng ti ki̱fwiye wu, mwa nura kubitu ki̱n kɪfwiyewu, mwa nura kwase eii kin. a ne chi nemwa ma ti kini ki̱n we. ka ng ma kini yiko nge, kanu mu dannu ka ng yo ki̱fwiye mwa nuri ki̱n ka ng nura ni ki̱n ne, mwa le du mwa dadu ng limangu gi̱ri̱m ka ng twa kulin nge, mwa le tibe nibe a ne ni ka ne nuna dutwa we bwimu ane ni ka nwe nuna dutwang nu we bwimu a ne ni ka nwe nunadutwang we yi mo, a ne ni ka nwe nunang dutwangu we kuwami ngu mu dodu chitu kwan a le, ka yeni madu yin nge ke bwiti chirre a kabi wawadu tu. Ke bwiti chire a madu nunang we, ke bwiti chire a na le tibe nubu nge ne ni nwe dibwi we finu ne le luke mo a ne ma nuna, yimo a ne ma nuna, nanimo mwa nuradu, ane ma nuna, kanimwin a ne ma nuna, kan munu mu dadunu a ne ma nuna kani chi kwan ka yani tunde, ka donidu, ni kadu wawadu ane dutu we bwiti chire yini tintine ka di̱bili a ma ditte mwa nuri kin ka kwase mwo a ma dutiye ma nuru ki̱n nin ki̱fwiye wo, ki̱fwiye wu na chi ki̱nura timi ka nanti ngu mwa ledu kana fwile ne mwa ne dibwi we tibe nubu nge, yimo a ne ma nunanag we na chi a le ni nan tunde we da diye ke ni tun ke a leni min ke ni le tibe nube, ni fwa yemu ti kanang wule niye, ke ni le tibe nubu ke nubu a yido ko a niwu lukeko ki̱n ma nuna, yambubu, ki̱fwiye wu ka makani we da tiyu nima diyu. Ka ni tumi yinge neni nwe di̱bwi we tibe nubu nge, ni fun ti̱bwi ke nu tunbu ni nura kulungu chire nge ng ti ki̱ning ki̱fwiye ke a makani.